रोटी कई प्रकार का होला जैसे गेहूँ की रोटी, मल्टी ग्रेन रोटी, राई रोटी, पीटा रोटी, अक्की रोटी, रागी रोटी और बाजरे की रोटी। ई सब रोटी कुछ आटा से त कुछ और कई प्रकार के अनाज के आटा से बनेला।